بحب كذا نوع من الموسيقي بحب الكلاسيك العادي لما احب ان انا اهدي اعصابي-و بحب الراب جدا لما بكون عايزه ان انا اهيبر شويه وفرحانه